اكتر الشهور حرارة في المكان في الشقة ابتاعتي هو شهر تمانية وشهر صبعة. واكتر الشهور برودة هو شهر واحد وشهر اتنين. واكتر الشهور رطوبة ايييه الشهور اللي هو مثلا زي شهر سبتمبر. واكترها جفاف هو شهر ابريل شهر أربعة.